قانون نافذ کرن والن منٛز جینیٲتی معلوماتُک استعمال چُھ اخلٲقی خدشات پٲدٕ کران، یتھ منٛز شٲمل: رازداری: جینیٲتی معلوماتُک استعمال ہیکو افرادن تہٕ یمن ہنٛدین رشتہٕ دارن ہنٛز شناخت کرنہٕ خٲطرٕ کٔرتھ۔ باخبر رضامندی، درستگی تہٕ وشوسنییتا۔